لما بحس كده هو انا ف حلم ولا حقيقة ولا ده الواقع ولا لأ ، أكتر شئ بيثبتلي إن أنا بجد ف الواقع <hesitation> يعني الدين وربنا الحاجات دي هي اللي بتحسسني بجد إن أنا موجودة ، وإنه وجود ربنا ده اللي بيحسس الحياة إنها حقيقية فعلا